विद्याले में जो दहुस जमावेच है उकरा से कैसे बचो। अगर कोई दहुस जमाएं तो अगर वैवार अपमान। जनक होई या गाली को लेश करें आस्तक चेप करें। अपमान करें कुछो करें तो उकर सिकायत आहा सब। अपन सिक्छक से कर सकेजीए नहीं तो आहा सब। करियाले में जाके बता सकेजीए कि हम्रा पर पड़िसान। करें चे प्तयचार करें चे तो स्कूल अपन समझ जायते। है कि उकरा की करें के चे की करें के नहीं चे।